Walahi sesorei, dogeanchie, <hesitation> kuli wae man man <hesitation> man kirman aman ga deagkan, man nolou wasahkag kabintan mengie, malle odor man man صوت terin alailogo waerwaeka tachigena, waerweadan bangena, لكن noure nane nouren hikmaia malle, in nourren gudraia tern hir waerweadan bagniae, ter hikr waerwaedan manieihikirie, لكن noure nannae nouren nan nae erbirmo owei guraia eni بني ادم erbairemo taka, hikr tern nan waerwaedan ageka bagneka, hirkir manieka, mallela hayawanatng tuyurango mallela nourna mallei.